Pos con atalantu i atranquiju, essu está polo craru. I viviendu n’Estremaúra essu es muchu más faci, echamus mas oras cona genti nuestra i menus oras al volanti. Assinque la solución essesti, ara namás falta de tenel los reañus pa hazé-lu i la huerça las vezis es la sociedá mesma la que te para de hazel cosas porque pahi que paral es comu una rundición o una derrota ena vida, i no es assina.